Anao zany kôfa norangotin'ny piso reo ein! rangotin'ny akoho reo na norangotin'ny alika reo na kiaka anao zany nisôma bôly tary, <hesitation> mba asio, <hesitation> sasao tsara leroa, bakeo asio betadine io zany na mangirifiry fa, asio betadine to, bakeo io zany tsy, tsy mihitatra bainao leroa kara zany <noise>